Yo nroo ruu suawa nrééghan none i dimo yick nnicki daadena <laughs> mu la ré-ni mimignooma i fé nsiingh mu langhni ka thoorwo, nkan na mu la bangh, nhanghtine foo mu bhongtan go. Hum.